Kare naftirteeɗe ɗe foonica ngaɗeteeɗe to cuuɗi jamanu jooni, e ko nanndi non. So a yiɗi a hawtay-ɗi. <hesitation> Ɗuuɗɓe fuu jooni a taway woodi tamsaaje, kannje piyetee, to <hesitation> leɗɗe ɗen heɓa njokkindira. Ngam so ɗe njokkindirii ɗon ɗe mooɓindirta ngam taa gootal wurtoo gootal.